<hesitation> isiko inonu kuwane maranyingi sana, <hesitation> isiku juindivona ndisimuke pavusiku kwanza ndivona kunyumba, kwanza nditsimuka pavusuku ndinyahira. <hesitation> maranyingi ikipa eidha, kwakipato ikyangu ikyansara unsara kula kwingi, unsalano nonu, manake unsara, <hesitation> kungingilye uvuna kukugungye nini kwaivuna unsara nonu, ndisimuke ndinyahera, ikinu ikyakwanza, lakini ikinu ikyaviri, <hesitation> isiku ijo kwivona ndisisimwike ifamilia nguke ndikavatovere isimu kunyumba, kwivona navene vita vakuke. <hesitation> ndikajitovere va- varafiki voni vakuke. <hesitation> Ndisimwe posuku ndinyahera safi, amambo gangu giluta, jojiva sinionu sana, na maranyingi sana ndikasimuke posu ndivona ndina afya, aavanu undala panyumba, foni uvona vanya afya safi. Amambo gangu giluta namunyu va untamu, ndikalole kunyumba nawena namunu ntamu, andia ndivone supu nunu sana, naa, ndingaikapo vivona ndisike kumbombo, nakwene kumbombo hamuna, hamuna umunu vitudukana, <hesitation> hamuna umunu wetu- we- we- we- witu- witu uvombile nave, <hesitation> na maranyingi sana vivona apange najuwosisika kuvumbombo nake uku imbombo maranyingi sana, <noise> imbombo jojitola umuda ambaa sana, katika pakatika isiku jako. Kwahiyo ndikasie kumbombo uku maeanyingi sana ndikavona bajiangu ndivindanya kumbombo uko, <hesitation> vivona vikukupila vunonu, witsuva nuwe vunonu, avikukuwekera vunonu, <hesitation> maranyingi sana isuku jojuwanu siku nunu sana kwako uvona ungasie kumbombo bakumsamuse ubosi, au bosi ikindi kukuungira vunonu, ikuku pongesa ukuta bwana imbombo juvivomba vmba nonu, <hesitation> nokwakyika sana, ndyandivone ijo siku nunu sana kuwane. Na, ndingasike kumbombo pange apo kwasababu, imbombo jira jitegemeana nisiku, isiku isingi imbombo jiva ngumu, yaani imbombo jiva ngumu jiva jinyasagamoto sana sana, sana, na, wisika kumbombo wivona isyinu sitendia kazi syoni pwisele ukuone kambombo pikali. Sasa, ungasito ungasake, hata uve juuve ulole, imbombo, wusike pambombo, imbombo kuhangajika, ukuvomba kukwene ukuhangajika. aimbombo jira jiva ngumu sana, lakini ungasie pambombo, uvone gambombo isyinu syakuvombila imbombo, pwisile isyoni, bosi ukukupongesa ukuti vomba uvomba vunonu, <noise> jajiva nusiku nunu sana kwane nandingalinde vunonu nandilimie pambombo. Uwana ndindemitse imunu nani natudokinimo muno pambombo, pakovo ndimale imbombo imbombo <hesitation> maranyingi sana jajiwesa ukununu ikisana kwa nkwani kumbombo, na maranyingi sana, imbombo jajiva nunu sana pajumatatu, kwasababu pajumatatu kukira kinu kyakiva kiti tayari. Au ijumatatu jajiva, <noise> <hesitation> jiri umwesi ukukutu kwa- kwasababu uvunsara tutole tarehe ishina tano, <noise> lino paijumatatu ijakwanzisisa tarehe ishina tano jiri, maranyingi jajiva siku nonu kwave, kwasababu <noise> isidindebe ndibitse ivumalile, <noise> siva sisikie isida labda labda imbamba isi lakini sidindebe ndebitsi utatwetsoni sisilile. Kwahiyo <noise> pajumatatu ijakwanzisa tarehe ishina tano maranyingi sana jajiva nonwe, bali jabo unsara pangapo kwatselewa tselewa lakini, maranyingi sana ungatova unsara manake sida upungwisepungwise kidoko, <hesitation> isiku iji jajiva nunu kwave. Yaani kwani, kiufupi ijisi ijuju sikwinunu sana.